تنازعہٕ ہیکہٕ واریہن طریقن سۭتۍ ترقی تہٕ ترقی منٛز مثبت کردار ادا کرتھ، یتھ منٛز شٲمل: ذٲتی نمو ، بہتر تعلقات ، تنظیمی ہیچھن: تخلیقی صلاحیتہٕ، اختراع: تنازعہٕ ہیکہٕ اختراعتس فروغ دینس منٛز مدد کرتھ۔